हाथीची काई एकवीसिस्ट गुण म्हणजे हाथीची मोठी सोंड असता आणि बुद्धी उचित असता आणि स्मरण शक्ति बारिक असों सुधा सांगाठिक एकदम सोंजर्गी असत। ते आपल्य सोंधणी कितें हुई जोड उकलुंक शोकता आणि उदक पिऊंक जाता हाथी बोरें जोड असता आणि भरपूर खातां पीता, हाथी बोरें हुशर असता।